من أجمل الأزهار التي رأيتها على الاطلاق كانت زهرة عباد الشمس كانت زهرة كبيرة جدا ويخرج منها بعض أنواع التسالية لآن إلا أنها زهرة جميلة جدا ويخرج منها الزيت الخاص بها زيت عباد الشمس.